اذا اني صحفية واسوي مقابلة مع واحد مشهور راح اسأله اكله انت شنو الي شنو جان يعني هدفك او يعني شنو الي دفعك انه تتخذ هاي المهنة الك وراح اسأله انه تحس نفسك انه حققت كلشي حاليا بالمجال الي انت بيه وجنت تتمنى غير شي يعني غير يعني غير مجال انه تبدع بيه لو انه تكون فنان مشهور